اكبر مشكلات تواجه العالم حاليا يمكن ان تعتبر المناخز يتسبب الاحتباس الحراري في تأثيرات بيئية خطيرة مسل ارتفاع مستويات البحار وزيادة الكوارس الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي، بالاضافة الى ذلك هناك مشاكل اخرى ملحة مسل الفقر والجوع والامراض الوبائية والصراعات والحروب.